กะกู้เงินกับธนาคารนั้นแหล้ว อย่างน้อยมันกะเป็น หม้องที่กะถือได้ ไปกู้เงินนอกระบบ มันตามมาฆ่ามาตีเฮ็ดจั่งใด

กะสำคัญล่ะเนาะ คันดอกเบี้ยมันสูง ธนาคารนั้นกะบ่เป็นตาไปกู้แหล้ว

ในมุมหนึ่งมันกะดี ในมุมหนึ่งมันกะบ่ดี เพราะว่ากะบ่ได้มีหลักประกัน บ่ได้เซ็นสัญญาเป็นลายมือกะ

กะเป็นหม้องที่มีหลักประกันน่ากะถือ มีลายลักษณ์อักษรชัดเจน

เป็นหั้นแหล้ว รอบโตข้อยกู้ตั้งว่าบักหลายคน มันสิส่งผลต่อระยะยาวเดะ มันเฮ็ดให้โตระแวงพร้อม

ส่วนหลายกะบ่ค่อยเดะ ไผกะสิอยากให้กะว่าเจ้าของเป็นหนี้เนาะ แม่นบ่ซั้น

กะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่ง เพราะว่าบางเทื่อกะกะต้องการเงินทุน เพื่อที่สิไปเฮ็ดอิหยังใหม่ใหม่ แต่ว่ากะบ่มีกะกะต้องมากู้เอาจั่งซี้

สำคัญคักเพราะว่า เฮาไปกู้เงินเขามาแล้วเฮาเฮาต้องคืนเป็นเรื่องปกติ แล้วการที่เฮาสามารถจัดสรรแบ่งเงินที่จะคืนได้เนี่ย มันดี

อย่างน้อยข้อยว่าประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดนี่ กะต้องมีความสนใจในเรื่องการลงทุนแล้ว เพราะว่ากว่ามันสิออกดอกออกผล

ส่วนหลายกะสิเป็นนำที่ดิน ทอง หมู่นี้เดะ ราคามันสูงสมัยแต่กี้นั้น

เท่าที่เห็นกะส่วนหลายกะไปเล่นนำหุ้น นำเหรียญคริปโต หัวสมัยใหม่ตั่ว เดี๋ยวนี้

มันสามารถต่อรองได้หลาย เพราะว่าในอนาคต อสังหานั้นมันกะอาจจะเฮ็ดเงินให้กะเป็นกอบเป็นกำหลายกว่าตอนกะซื้อ

การลงทุนซุอย่างมีความเสี่ยง ความเสี่ยงกะคือปัญหาอันดับต้นต้นเลย

สำคัญที่สุดเป็นอันดับต้นต้น เพราะว่าถ้าการเงินเฮาขาดสภาพคล่องเนี่ย เฮาเฮาบ่สามารถที่จะลงทุนได้หรือบ่สามารถที่จะไปเฮ็ดแนวอื่นได้อย่างสำบายใจ

มีเดะ เพราะว่าการลงทุนบางเที่ยมันกะต้องเฮ็ดให้กะไปเข้าสังคมใหม่ใหม่ ไปเจอกับคนใหม่ใหม่ ความสัมพันธ์ใหม่ใหม่ ซึ่งกะอาจจะปรับกะได้หรือบ่ได้

คันแม่นข้อย ข้อยกะสิลงทุนลงหุ้นนำอิหยังพู้นหนิ เพราะว่าที่ดินอิหยังมันกะบ่แน่นอนแล้ว ซุมื้อนี้การซื้อการขายของคนสมัยนี้มันน้อยลงคัก

สำหรับข้อย ข้อยกะว่าบ่ทันได้ปานใด คนซุนี้เทคโนโลยีมันเข้าถึงง่าย ข้อมูลมันกะเข้าถึงง่าย

วันหยุดข้อยกะบ่ได้แตกต่างจากวันธรรมดาเท่าใด แต่ว่ากะมีแหน่ ออกไปเที่ยว ออกไปหาหม้องนั่งเล่น อ่านหนังสือ

ยามบ่ายบ่ายส่วนหลายข้อยกะสิเคลียร์งาน เคลียร์การบ้านของเจ้าของ บ่ซั้นกะหานอนอ่านนิยาย

กะสวัสดีเพิ่น ถามเพิ่นว่าเป็นจั่งใดสำบายดีบ่ เจ็บปวดหม้องใดบ่ กินข้าวแซ่บอยู่บ่ ซุมื้อนี้

กะทักทาย สวัสดี ถามเพิ่นว่าเพิ่นเป็นจั่งใดซุมื้อนี้ มีอิหยังเปลี่ยนแปลงอัปเดตบ่

กินข้าวอิ่มอิ่มกะนั่งย่อยจักสิบยี่สิบนาที หลังจากนั้นข้อยกะไปหาเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้ เฮ็ดงานบ้าน เก็บของที่เฮ็ดแนวกิน เก็บครัว เก็บหยัง

กะทักทายเพิ่นว่าเป็นจั่งใด เจ็บคักอยู่บ่ เดี๋ยวมันกะเซาเด้อ เดี๋ยวมีคนอยู่เป็นหมู่อยู่ มีไทบ้านไทกะเพิ่นท่าอยู่นำบ้าน

บ่มีเดะ ข้อยกะเลือกเว้านำซุคน บ่ว่าเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นพี่ ป้า น้า อา บ่ได้มีไผสนิทเป็นพิเศษ​

คึดฮอดตั่ว ไปตั้งว่าบักสองปี กลับมาพ่อแม่คึดเฒ่าลงเฒ่าลง บ้านเมืองนำบ้านนอกคึดคึดเปลี่ยนไปหลายคักคือหยังหนิ

กะสิภูมิใจอยู่แหล้ว คันลูกเจ้าของดูแลกะเจ้าของได้ แม่นบ่ซั้น เพิ่นกะสิคิดว่า โอ้ กูเลี้ยงมาตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่ปานนี้แล้ว

ครอบครัวมันเป็นผู้คนมากกว่า บ่จำเป็นว่าต้องเป็นพ่อแม่ แต่เป็นคนที่แบบ เลี้ยงดูเฮามา ให้ความอบอุ่นแก่เฮา อันนั้นล่ะคือครอบครัวเฮา

ครอบครัวกะคือสิต่างคนต่างแบบกะชีวิตของเจ้าของแล้วแหละ กะกะใหญ่โตขึ้นแล้ว พ่อแม่กะแก่กะลง เพิ่นกะคือสิอยู่นำบ้านเมาะเมาะแมะแมะ

ข้อยบ่ค่อยเบิ่งหนังตั่ว บ่ว่าแม่นหนังโรงหรือหนังในโทรทัศน์ โดนเติบคักแล้ว

คันแม่นข้อย ข้อยคือมักเบิ่งหนังดราม่าน้อ มักไห้ มักมีน้ำตา มันรู้สึกว่าพอเจ้าของไห้แล้ว หลังจากนั้นมันมีความสบายใจ

เจ้าฮู้จักอลันวง BUS บ่ T-pop นั่น ข้อยมักมัก เขาล่ะเป็นแฟนในอุดมคติข้อย ดูแลใส่ใจซุอย่าง

ข้อยบ่ค่อยเบิ่งหนังดอก แต่เท่าที่คิดออกกะสัปเหร่อจากไทบ้าน เดอะซีรีส์ มันบ่แม่นหนังผีเป็นตาย้านแต่หั้นมันเป็นการเว้าวอน มีห่วง บ่ปลง จากคนกะ ครอบครัวเจ้าของจักเทื่อ

ข้อยมักเบิ่งหนังผู้เดียว เบิ่งนำหมู่มันละจิตใจว่อกแว่ก มันบ่ได้จดจ่ออยู่นำหนัง ข้อยเบิ่งบ่รู้เรื่อง

คันแม่นช่วงนี้กะบ่ทันได้มีดอก ข้อยบ่ได้ติดตามอิหยัง ชีวิตข้อยล่ะยุ่งยุ่งยากยาก

ข้อยมักเบิ่งหนังอยู่เฮียนเพราะว่ามันเป็นส่วนเฮียน มันเงียบสงบ อยู่ในโรงหนังมันสงบอยู่ แต่หั้นว่าเฮียนคนมากหน้าหลายตาเฮียนไปเบิ่งอยู่โรงหนังคือกันเนาะ เฮียนเฮียนบ่สามารถบอกได้

ข้อยมักฟังยามขับรถ บ่ซั้นกะยามขี่รถไปหั้นไปนี่ มันเฮ็ดให้กะซึมซับบรรยากาศรอบกะแหม คิดสภาพลมถ่อหน้า ฟังเพลงม่วนม่วน

เดี๋ยวนี้ยุค T-Pop เจ้าฮู้จักวง Proxie บ่ ข้อยมักอ้ายกันกับอ้ายกร ฮู้อยากถามเพิ่นล่ะว่าเพิ่นเป็นจั่งใด สำบายดีบ่ ถามสารทุกข์สุกดิบ บ่ได้อิ อิหยังหลาย

คันข้อยแต่งเพลงเองเป็นได้ ข้อยกะอยากแต่งเพลงกะอยู่เดะ ถึงชีวิตจริงข้อย ข้อยบ่สิ บ่ได้มีความกะ แต่ข้อยกะหั้นเที่ยอยากแต่งเพลงกะออกมาให้คนฟัง ไว้ท่าให้คนบอกกะกัน

เจ้าฮู้จักหนังน้องพี่ที่รักบ่ เป็นหนังที่ญาญ่ากับซันนี่ แล้วฮู้นิชคุณ สามดาราแนวหน้าพู้นเดะ มาแสดงนำกัน มันล่ะเป็นพี่น้องตีกัน ม่วนม่วนตั่ว ข้อยว่า คือจั่งข้อยกับอ้ายข้อยคัก

มีหลายคัก เพราะว่าถ้าโตอย่างหนังบ่ได้ดึงดูด บ่มีความสนใจ บ่มีกิมมิก คนโตบ่ค่อยอยากไปเบิ่ง โตข้อยโตเป็นผู้หนึ่งล่ะ ที่คิดแบบนั้น

ซุมื้อนี้กะกะจีเอ็มเอ็มบ่ กะจีเอ็มเอ็ม TV ยี่สิบห้า เพราะว่าดารานักแสดงวัยรุ่นมันหลาย มันกะกะจริตข้อย มันม่วน มันนัว มันหัว

ข้อยไปเที่ยวสยามพารากอน ไปเที่ยวเซ็นทรัลเวิลด์ กะไปย่างตะล็อกต๊อกแต๊ก หาเบิ่ง หาซื้อ หานั้นหานี้หั้นล่ะ ไปเบิ่งเด็กน้อยซุมื้อนี้ เขาแต่งโตจั่งใด เขากินอิหยัง

ข้อยอยากไปหนองคายยามหน้าหนาว มันเป็นตาฟีลดีคัก มันเป็นมีภูเขา มีแม่น้ำ ถึงแม้ข้อยสิอยู่อุดรใกล้ใกล้ข้อยกะบ่เคยได้ไปจักเทื่อ

ข้อยมาแต่จังหวัดอุดรธานี เจ้าฮู้จัก คะ วัดคำชะโนดบ่ ดังแท้เดะ เพิ่นศักดิ์สิทธิ์ฮู้ ไผอยากไปขออิหยังฮู้ไปขอได้เด้อ ทะเลบัวแดงจั่งซี้ฮู้อยู่จังหวัดข้อยเดะ

ข้อยใซ้รถเมล์ มันใซ้แล้วมันใซ้สะดวกดี ถึงแม้ยามใซ้ช่วงเวลารถมันติดแหน่ ข้อยใซ้ไปเผื่อเวลาเอา เพราะว่ามันใซ้ประหยัดเงิน

โอ้ย ซุมื้อนี้อยู่จังหวัดอุดร รถสาธารณะฮอดแต่บ่มีดอกจ้า เขาขี่รถมอไซค์เบิด มันบ่ครอบคลุม ความเจริญมันกระจุกแต่อยู่ในกรุงเทพ

คันเป็นหัวเมืองของอีสานกะเป็นขอนแก่นตั่ว นักศึกษาหลาย เด็กน้อยวัยรุ่นหลาย มันมีที่เที่ยวสมัยใหม่หลายกะ แต่กะมาเที่ยวอุดรบ้านข้อยแหน่เด้อ

ข้อยมักเที่ยวธรรมชาติ เพราะว่ามันสงบดี เฮาเฮ็ดงานเครียดเครียดเฮาเรียนเครียดเครียดจั่งซี้ เฮาเฮาไปให้ธรรมชาติบำบัดเฮา ผ่อนคลายเจ้าของ

ข้อยมักไปหม้องที่คนบ่หลายตั่ว บางเที่ยมันอาจสิบ่งามเท่า มันอาจสิบ่ดังเท่า แต่มันเงียบสงบ คนมันบ่พลุ่งพล่าน มันบ่มีความเสียงดังน่ารำคาญ

สำหรับข้อย ข้อยว่ามันเป็นสินน้ำใจที่เฮาสินึกถึงเขามากกว่า มันบ่แม่นสิ่งของจำเป็น แต่ถ้าคือเฮาเห็นของแล้วเฮาฮอดผู้ใด เฮาเฮาอยากซื้อไปฝากเขา ⁠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

ข้อยเป็นคนมักอ่าน ข้อยอ่านนิยาย แล้วกะมักฟัง ข้อยฟังพอดแคสต์ ฟังนั่นฟังนี่ มันกะเอามาพัฒนาเจ้าของได้อยู่เดะ

ข้อยอยากเรียนดนตรี ข้อยอยากตีกลอง ข้อยอยากเล่นกีตาร์ เพราะว่าบางเทื่อที่เฮาเล่นดนตรีออกไปมันเฮาเป็นการสื่อความรู้สึกลึกลึกเจ้าของ ว่าแบบตอนนั้นเฮาอาจจะเครียด เฮาดีใจ จั่งซี้แหม

ไปเฮ็ดงานคราฟต์ ไปเฮ็ดงานฝีมือ บ่ว่าสิไปถักไหมพรม ไปจัดสวนขวด ไปลองจัดดอกไม้ ไปลองเพนต์กระเป๋า เพนต์นั้นเพนต์นี้ กะคือมันเป็นการปล่อยจิตใจเจ้าของออกไปกับศิลปะ กับธรรมชาติ

ซ่อยอยู่เดะ เพราะว่าบางเทื่อซ่อยบ่มีไผมาบอกว่านิสัยซ่อยเป็นจั่งซั้นจั่งซี้ แต่ว่าพอซ่อยได้ฟังหลายหลาย เขาเอาเรื่องเข้ามาแชร์จั่งซี้ มันซ่อยฉุกคิดให้เจ้าของคิดว่า เอ้อ กูซ่อยเป็นจั่งซี้ ซ่อยซ่อยเปลี่ยนแปลง

ข้อยเลือกฟังเพลง แต่มันกะสูสีกันเพราะว่าข้อยมักทั้งสอง แต่ว่าเพลงมันเฮ็ดให้ข้อยผ่อนคลายมากกว่า ยามข้อยแบบสมองตื้อตื้อ

ข้อยมักเบิ่งซ่อง Boomerang หั้นแหม เจ้าซ่องจักบ่ ซุมการ์ตูนเจ้าหญิง การ์ตูน Scooby-Doo ตลกโปกฮา มันม่วน ข้อยเบิ่งได้เบิด ข้อยบ่มีเรื่องที่มักที่สุด

มันกะคือกะไปเฮ็ดในสิ่งที่เจ้าของมัก อาจจะบ่แม่นสิ่งเดียวตลอดไปกะกะหางานอดิเรกใหม่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพื่อปล่อยใจ บางเทื่อกะเฮ็ดงานมันเครียดเดะ สมองมันเฮ็ดงานหนักโพด

เอาจริง ชีวิตนี้ข้อยบ่เคยคึดว่าเจ้าของสิเล่นกีฬา ข้อยแพงคิงเจ้าของ ข้อยย้านข้อยเจ็บ ข้อยย้านมันเกิดอุบัติเหตุ

ข้อยอยากตีกลองเป็น ข้อยรู้สึกว่ามันเท่ มันแบบตีเครื่องนี้ เสียงออกมาเป็นแบบนี้ ตีนั้นตีนี้ เสียงออกมาเป็นแบบนี้ คือข้อยมัก มันเป็นตาม่วน

ข้อยมักเฮ็ดอิหยังผู้เดียวมากกว่า กะคือหลายคนมันกะหลายความ สั่วสิเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้ได้ต้องมาถาม มาตกลงกัน ซึ่งข้อยเป็นคนฉึบฉับ ข้อยบ่มักท่า

ข้อยมักเบิ่ง YouTube พวกไลฟ์สไตล์ แล้วกะพวกพาไปท่องไปเที่ยวหม้องหั้นหม้องนี่ คือข้อยบ่ได้มีเวลาไปเที่ยว บ่ได้มีเงิน การเบิ่งคนอื่นไปเที่ยวมันกะเหมือนกับกะกะได้ไปเที่ยวคือกันนั้นแหม

พวกงานฝีมือ งานคราฟต์ งาน homemade โอ้ย ใซ้สมาธิหลายคักอยู่เด้อ สั่วสิได้ออกมาเป็นใซ้หนึ่ง มันต้องจดจ่อใซ้

กะบ่มีหยังหลายโทรศัพท์เครื่องหนึ่งกับหูฟังจั่งซี้ แล้วกะแบบอาจจะมีอุปกรณ์ทำมือนิดหน่อย พวกด้าย พวกเข็ม มาปักผ้าจั่งซี้ สมมุติ

เปลี่ยน เปลี่ยนไปแบบ ตามแบบ อาจปีหนึ่ง อาจจะสองสามอย่างเลย เพราะว่าอยู่ที่ว่าตอนนั้นเฮามักอิหยัง อารมณ์เฮาแบบบ่คงที่ มันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว

ข้อยเล่น Twitter X นั่นล่ะ กับ Instagram กะคือเอาไว้ถ้าอัปเดต Instagram คุยนำหมู่ X กะเอาไว้ท่าอัปเดตโซเชียล บ้านเมือง ข่าวสาร

โดนคักอยู่ ข้อยถือว่าข้อยเป็นคนติดโซเชียล แต่ว่า เพราะว่าข้อยมักอยู่กับอัปเดตข่าวไปเรื่อยเรื่อยจั่งซี้น่ะแหม บางเที่ยเฮาเฮาอยากเฮาว่ามันเกิดอิหยังขึ้น โลกเปลี่ยนแปลงอยู่ซุวินาทีเอาโลด

ข้อยใซ้ X บ่ซั้นใซ้ Twitter เป็นหลัก เพราะว่าข่าวมันเร็วดี แต่ว่ามันใซ้ต้องใซ้สติ ใซ้แบบการแยกแยะเดะ เพราะว่ามันใซ้หลายคนหลายความคิดคือกัน

ข้อยบ่ค่อยอัปเดตดอก เพราะว่าข้อยแบบ บ่ค่อยมักที่จะบอกเรื่องของเจ้าของให้ไผฟังจั่งซี้น่ะแหม นอกจากคนสนิทกะเว้ากันปากต่อปากดีกว่า social media มันมี digital footprint

ข้อยว่ามันอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบ เฮาเฮาต้องเบิ่งหลายหลายอัน หรือแบบเบิ่งหม้องที่แบบเฮาถือได้ มีหลักประกัน มีหลักฐาน เพราะว่าโซเชียลมันไปเร็วซุมื้อนี้ ไผเฮาเว้าได้ ไผเฮาบอกได้

ข้อยบ่ค่อยมักปานใดอาจจะมีบ้างบางกรณี แต่ว่ามัน ข้อยคิดว่าสำหรับข้อยมันเฮ็ดให้เฮาดูแบบบ่ได้มีความมืออาชีพเท่าใด เฮาคำว่าขอบคุณยังสิดีกว่า

เฮ็ด มีผลมาก เพราะว่าโตอักษรมันบ่มีเสียง บางเทื่อโตพิมพ์ไป คนได้รับอาจจะเข้าใจตีความความหมายของคำเว้าโตเปลี่ยน

อยู่ที่จุดประสงค์มากกว่า เพราะว่าบางคน ปัจจุบันบางคนเขาใซ้หาเงิน บางคนเขาใซ้แบบ ในการแบบเฮ็ดสร้างใซ้ตนขายของจั่งซี้ อันนั้นใซ้คือคุ้มค่าแล้วเดะ

สำหรับข้อย ข้อยบ่มัก ข้อยบ่โอเค แต่ข้อยกะบ่ได้ไปตัดสินเขาเดะ ข้อยกะเลือกที่จะเมิน ปล่อยผ่านไป เพราะว่ามันบ่แม่นเรื่องของข้อย

ข้อยบ่ตอบดอก เพราะว่าด้วยโตจริงข้อย คันมีคนแปลกหน้ามาทักข้อยโตแบบ บ่คุย เพราะว่าข้อยบ่รู้จะคุยหยังนำเขา แล้วโตโตบ่ได้สนิทกันจั่งซี้นะแหม สิมาถามมาไถ่กันเพื่ออิหยัง

มันกะสะดวกดี มันเฮ็ดให้ความหมายของข้อความที่กะส่งไปนั้นบ่เปลี่ยนพร้อม แต่ว่ามันกะต้องกะกับคนที่สนิทกับหมู่คือกันเดะ เพราะว่าข้อยกะเป็นคนหนึ่งที่กะ กะสิไปกะกับเจ้านาย ไปกะกับลูกค้าบ่ได้

ซุมื้อนี้แพลตฟอร์มหลายอย่างกะน่ากะถือแล้วเดะ แต่กะกะเองกะกะต้องพิจารณาอีกรอบหนึ่งคือกัน เพราะว่ามิจฉาชีพบางคนมันกะเฮ็ดเลียนแบบของจริงของแท้ได้คือคักคือหยังนี่เด้